Ha, za tam'maly leroa karaha nijery tranonareo tao karaha tsy tao nareo anareo ndraiky madamonareo za tonga de gaga nenty leroa tsy haiko hoe nisy ino ma tato zany sa laolo reny lasa mbola nampiaraka amin'ny andro harivariva koa? Za tena gaga nenty leroa fa <noise> he zany zio, asa lasa taiza laolo reto?